Aloa con e neuve quelle che en sciòrtie oua se peu fâ in doî mòddi: co-o fî appòxito e co-o bluetooth ch'a l'é a mainea ciù façile e ciù spedia. Se fa ciù fito.